Nafturgo be dabbaaji ha lamar ferto boddum masin. watan Lamar mai bedda velugo ngam himbe ji lornan hakkilo ha larugo dabbaji boddi ko nandi pucchi be vamde.